طعامي المفضل طول السنة الكبسة، كبسة اللحم أو كبسة الدجاج، هذا الطعام المفضل والرسمي طول السنة، بس في الشتا أحب المحشي حج المصريين يهبل.